بھائی بالوں کے رنگ کا سین تو بڑا رنگیلا ہے، میرے خیال میں نیچرل ہیئر کلرز آٹھ سے دس الگ الگ قسم کے رہتے. پہلا کلر بولے تو بلونڈ جو سنہرا رہتا، اور دوسرا بولے تو بلیک جو کالا رہتا. براؤن تیسرا جو بھورا رہتا، اور چوتھا لال جو ریڈ رہتا. اور پھر ان کے الگ الگ شیڈز رہتے ہیں، جیسا لائٹ براؤن، ڈارک بلونڈ، یعنی تو لال اور براؤن کلر کا مکس، یعنی تو گرے جو بلیک اور وائٹ مکس رہتا. اگر تھوڑا اور سوچے بھی سمجھو تو <hesitation> ریئر ہیئرز بھی رہتے، جو پلاٹینم بلونڈ یا اسٹرابیری بلونڈ کے رہتے. یہ ٹوٹل دس کے آس پاس تو میرے حساب سے رہنا چاہیے. ڈائی والے تو الگ رہتے، ڈائی میں اپن جتے وہ لگا لے سکتے. ڈائی کی گنتی نہیں ہے، لیکن نیچرل میں آٹھ سے دس ٹائپ کے نیچرل ہیئرز ہیں.